Riwa am mi anditata. Nga laatake riwa riwa cembinga nga mi waɗi ka fijirki, mi laanya nga mi fa'a to mi yiɗi, to mi regoto sangol mi siɓoonga to dow gam to ndiyam wonna nga.